Tuu kunn hüpäs' tarõst vällä ja läts' mõtsa. Ja läts' hüpäs' ütte ujakõistõ, tsolst' ja peris hää oll' kunn ollaq. Lämmi vesi ja puhas kõik. Õnnõgi üts hädä oll' – kurõq essiq sääl. Tull'gi joba üts kurg. Ja no mis ti esiq arvat? Tä lihtsähe sei tuu kunna ärq.